A nua tha xran ch'i suntha nguntha tsajun xi bithu jina a na bik'uana thjina thikjena ntha tsajun xi ncha nt'uana na jna sintha ya thikjena ntha nga dikje na ntha thi thu dana ntha ncha tjaguxi nchao'na ju'an nchixin ntha tjse ni xi na jana baya na ixin nga na ithu kuna jaña tjajun xina xruin yana nixra tsingo ya the ncha nt'ua na na, na the nga thena dajunxi jina ntha xraxingi jena ntha gii nchia tsinku ncha jana ncha dathe'a na thi ncha ntha dajon nchi ncha nt'ua na jena ithi 'ia na jna thikje na ntha jina ndatjina the'na ndathunda.